Ny fomba fiasa pesily hazo ndraiky izy da mamela mariky amy taratasy. Da amin'ny ankapobeny fañahiva sary izy da mety fafaña koa zañy pesily hazo.